في الغالب غدي نتقدم بالطاجين المغربي لأن ماكينش ي واحد غيغلبني في الطريقة كيفاش نوجدو سواء بالتوابل أو بالخضر أولا بالاختيارات الأخرى.